. Inuan, enyene inuen kied nmyin ikuudde nsiad, nsiad emi isiyem ndibup ufọk mmo awawak, mmo esika ke <hesitation> etu or mmo eka ke egip. Mmo esineñede awok ndibup ufok mmo ke <hesitation> eyip, mmo awak mmo ika ndibup ufọk oro, mmọ iyefun efuri efuri mmo ekedọño ke ebuk eyip emi, mmo idọñọ ke ebuk eyip oro, mmo ewak mme ndaj ebuk eyip oro ekama eduk mfok mmk. Mmo iwak mme ndak eyip oro mmo ekade ekedun, oro ikura mmo ewọrọ ndun eka itie mfen, ekeda ndak eyip ikọñ ke itie mfen. Mmo ika mmi ebum ke inua emen edi, edibup ufok mmo oro ebup emaooooo, eduñọ di esin nsen. Mmo eyem kudie ufọk mmo oro. mmo ededu do mmo usọrọke, kpukpru ini nte akade eyeun ndikud mmọ do, <hesitation> egin eke kpukpru efuri efuri mmo edudo. Enanam uyim tutu tutu tutu tutu tutu mmo etie tie edirọñọ ke mmimo imaurak kpukpru ndak oro ima efuri efuri awawak mmo ebebup ufọk ke eyip oro, ebup tutu eyip oro akpa, iwgeneke aba ikoñ aba naña nsiad asañade ebue ufọk nsie edi oro. Enyene iwuen mfen nwyin ikuudde etetuñ. Etetuñ emo edi imen emj o̱dunade ke ndudu, idaha ikoñ me mbid ida ibuo ufok nsie. Ufo̱k nsie enye abuode, enye etetibi isọñ ọdọk ndudu, ọdọk ndudu, o̱dọk ndudu ọduñ ke esidisọñ, edi muen o but isukhọde idi etetibi isọñ ọden ke ndudu, oden ke ndudu. Ọnyuñ enyene inuen mfen emi neyin ikuudde esikọñ-eto. Esikọñ-eto emi edi inuen emi ada etu, ada inua nsie o̱kọñ etu, etebi etu enye etie nte ubrion adada inua emi etebi etu ke usun emi enye eyemde, usun emi enye amade nte afande mae. Esikọñ-etu edi uto inuen oro adade etu o̱dunde ke etu ada etu anam ufọk nsie. Etetun ọdun ke isọñ then nsiad edi emi akanode ndak, ma ikọñ, ma mbid ada anam ufọk mmo edunde. Nte mme inuen oro edhde ke ihiem mmo edi oro.